<hesitation> Raha ohatry ka oe tombonsoane e <hesitation> raha hoany mata zane, ah mbilà azonao aby gn'otrikaigny oa- gn'aminazy, zany oe re raha gn'oaninao mata ohatry magnano akô e legioma io sy de andrahoinao masaky lôtry da mbola azonao ra- fa e vokadrasiny koa zany maparary troky io ho ane sy mahazaka, misy zany olo sy mahazaka tonga da mangosokosoky gn'ame trokiny tonga da magnotika da oy ah zane oy ah zane.